Fomba hanamboarako tsindrin-tsakafo mahasalama kokoa nefa sady tsy mampiova ny tsirony dia ny fitetehako voankazo maromaro ary koa afangaroko amin'ny yaourt izy io fa saingy hoe tsy ampiako siramamy mba tsy hampiova ny tsirony ho lasa mamy be izy.